Ya wajẹ gị ya wajẹ gị pịp tụlẹị sọọrị <laụgh> sẹnẹ watọ mi am kọt tịyọ mịnị yịl la kwas min yaan kotun sụk pịdẹị sụk pịdị kịla kọrọk mịnị kọt sụk pịdị kị la kọrọkị mọ mịn warẹ kẹp pịdẹi pịdẹị yaan yat ɓụk mịn warẹ ka mịnị warẹ ad sịdan sịdam kịla kọrọk mịn wargọị mịn warẹ sọyẹ kan mịn wa sọyị kụnụn gụnụn kan wa yaịzọ sẹẹrẹị sẹẹrẹị mịngị yẹl da bayị mọ mịn yan lịịzẹ kọɗịm pọ yẹl waị watọ mịn yaan waam mịn warẹ taụdụ tị pọ lụkmọ mịnị taụdụ tị pọ lụkmọ mịn atu min watọ yẹllụ tị ị kilakọrgị kọ wụdị yaa mịn yaan pọdọk mịn yaan kọtụn wụdị mịnị kọt wụdị mọ mịnị wadi mo mini watu min wargoi min ware

Ta waamọ, ta waamọ lịịz la kị koṛọk, mịnị kwa pọ lịịzị ta agị ma yaaz kọɗịm mịn lọsịn yaa- yaaz pụldị, mịn wargọn mịn yaan yẹngị ta kabẹ am mịnị kwa pọ yẹngị ta kabẹ am ma ya tị rap, mịn yaan taarị, mịnị kwa'pọ taarị, mịnị taarẹ mịn yaan kaị <noise> mịn yẹl ta kụkụl mịnị kwapọ yẹlị ta kụkụl pụltụtọ ma pụltụtọ mịn, mịn kadẹ mịn lẹkụt ta mana mịn gị kwẹldan ịkị, mịn gị kwẹldan ịkị har pụụdụm aarụtọn ma kwa'pẹ aarụtọ, mịn wargọ mịn warẹ kadẹ pọn mịn adẹ mịn adẹ wan pịdịm gị sụk tamụn tọm waamọ lasaara pịndan warẹ sụktamụn, ma sụktọm, mọ mịnị wat pịdị ɗịpị ɗịpị mịn at ɗẹgọ mịn gị yagnụl, mịnị ɓaadẹ yagị mọ sambandị yaan yat ɗọtọ, kị lakọrgị yaan yat ɗọtọ kị la kọrgị yaan yat ɗọtọ mọ mịn waranị mọn warẹ la kal waam mọ ịkị, mịn wargọị mịn wa kalẹ ta kụkụli mịn lịyẹ kị wịị, kanụ la yalam, kan mịni wa ɗipin ga kọndọ